כ'וואלט נישט געוואלט נישט קענען קאנטראלירן א חיה פון נישט קענען קאנטראלירן מאשינען, <hesitation> איך זעה נישט וואס ס'קען- וואס איך קען אויפטוהן מיט קענען קאנטראלירן, און איך פיל ווי מענטשן קענען סיי ווי סיי מער קאנטראלירן חיות מיט מאשינען, ווי נישט